Ny fomba hitahirizako ny ovy mba ampaharitra azy ela kokoa dia misy fizarana roa, voalohany <noise> ataoko amin'ny toerana mafana izy sy misy masoandro ary koa tsy lena- avelako lena mba tsy hampaniry azy ary mba hampaharitra azy ko ela ela kokoa, faharoa manarakarak'izay tehiriziko anaty vata fangatsihana izy mba tsy haniry intsony fa ao ihany no afaka hitehirizana azy maharitra.